Filipiine kotsilõ eriti pall'o ei tiiäq, aga taa om häste pall'odõst saarist koosnõv riik ja sääl om <hesitation> häste populaarnõ turismikotus, selle et sääl om häste pall'o saa- <hesitation> saari ja häste pall'o randu.